To ndo mbibiya man ntè dèy harkan siyaysa ntènga ntè sun skwi ncivèd skwintè'ntè ngau nlèkwaln ntè ntè ngwo man mèm ntè ntè nwoya ncivèd nkwoba. ngè ndè man ngasun ngèèda bi mabah nga nwoya mpèza nga gada nkga ntsukwuda gèda mpèza, mpèzaba nga ngwètsa nriya dai ntè zèh bazlkannga ntè dazhkan wudahi nga nzèy nkèta kullum nga myi ntè hwudh; aman ntè nga kam koywashw mvutunga umpènna ntsuwadada ntè ndiya ntè siyya an'nguba nga ntsirinya zhigilè a'ntèn mpèz'nga man nga nwoya saba arai zhigilèn; ntèkhayèh nga ngwots nga ndwa ah mwudnga manah